ye burruso naá na lekeeso ye kaai xi kui'ya janayɨkɨi ye lo ña kee ye kaai naá, ñayo lako'oña'a ndute lí, te ye nch-nchikutu naá na jɨ'ɨ na kee ye kaai xi ñayo lakee ye lo kaai, ja lo lujua nda'yii naá jɨ'ɨnchi layanchii.